Loza voajanahary ndraiky e: aminjare ivelany akagny i tadio be io avekeo tsunami fa aketo a Madagasikara aketo i cyclone avakeo horohoron-tany.